E äjtyä vista'kota oye je zanahoria wa'kutyä nkä'su, sea tzujtzupä u nkojtapyatä un tantito limoncito y kana como ensalada muspatä nkä'sä o si no tambien jejtzye ku'tku'oj sosupä, y este uma'oye'uk, tambien nämyajpa je katzunä', katzunä wa'kutä nconsum nconservatzäjku nku'tu je katzu, je katzu oye'uk y kam nto'nhpa je refresco ntzäjkupä je katzu' tambien oye'k äjtyä vista'kota' y aclaratzäkpa'uk jejtzye nämyajpa, jiko' je metzata'mpä oye'uk, y este por que janu'sy nyä'ijtu mucha vitamina, nyä'ijtu este nyä'ijtu calcio, jiko' jetij kyotzonhpa äjtyä vistakota', jenyanhkä'.